Ta ye chila á, xi lujua lo kileva'ai nkai takai naá, lo kileva'ai naá xi livi na vií tajnai, na nka kue'e nduu mee ye chila naá, xi nchinɨ kileva'ai takai naá, iyoi te <hesitation> kutajnai ta ye chila kueti nka xi kutajna'ai nana mi'i, nana livi taka chaka ndaa, taka ijña te vií kileva'ai <noise> takai naá, te jnu ye kuui naka chila te lujua nchinɨ, nchinɨ ye lo kileva'ai naá, xi lavai te karruti ndukui, nana lujua xojna'ai te livi kua'a takai naá, nuu ta nuu lo na kala'a nkai naá, te lujua nana lo tajna'ai te kileva'ai takai naá.